To tse eja mi mi wo ma re <noise> obon wo ma gin oje eyen wo fe se o wo ma to obon ni gho wo wa ra eja mimi wo wa ra eren <noise> ti ogho re to wo wa ra teri wo ma to obon ni oghou ama gbe uta gbiene ene re ee wa ka teri eren ogho ti wo wa tu wo danti wo ba ne owun wo wa gho gba na eja ti wo fe ra gba ra eran ti wo fe ra keren fo wo ma <hesitation> <noise> ra eran ti wo fe ra kuro wo re wo wa wa eyen ren wo na eyen wo ra ogolo wo ra ututa ra dede fene fene we wa tolu wo wa gbe eyen wo wa gbe ni una ogolo to wo ra biri orugbo urun ghan ren dede fene fene wa wo ko isi uwere wo wa gba ogolo gbigbe we wo wa lo wa wa mu ataiko ni wo wa mu ataiko be <hesitation> ataiko <noise> ataiko biri ighereje wo wa lo ni ara ataiko biri ighereje wo wa lo wo wa gba ogolo we wo w ilu lu wo wa lo dede fene fene yenyen wo wa gba ututa <noise> etuta we wo wa re ogolo mimi tie wo wa mu ni wo wa lo lo dede fene fene kura <noise> wo ka re atuta we ka ne gba ko ni wo ro gho thou <noise> eyen we wi una ren o wuna wo ma gbe eyen we tsi o jina <noise> o jana ren wo gbe tsi ren wa fe fo rein ira eren <noise> wo gwe eren we dede fene fene kuro ren wo re ututa ni ori gho eran we kuri ren wo tu wan ge <noise> ni ren wo ka gbe ni una then wo ka gbe eyen tsi ke wo wino fe eyen we ren wo wino fo eyen we ren wo wino fo eyen we ren wo fo oma chin <noise> wi ka yo woe wa ola omi ni omi ini omi ni gba tse <hesitation> gbe je ju wo ka tse olo dini wo ma <hesitation> fo dede fene fene gba fo tan kuro gbi yon eyen we gba yo tan kuro gba gbe ni una beletete wo ka tu ni <hesitation> orugbo wo ka tu ni Do ne uwan keren ti wo wa tu ni ren o ee tse ti wo wa tu ni gba bogho uwan di wo gadge omi oni omi ti wo mu ni owun wo walo gbbu gba ibeletete o ma tse okan wo fe gba wo ka gba o na tse meji ka gba teri eren we oma ku <hesitation> wo ka da omi <hesitation> ogolo we ke wi ka da ni wo na da kuno ke omeji we wino gborou ren o gborou ren o gborou re o gborou ren eja mii we de wo ya ghe dede fene fene gba gba tse dede fene fene tsi uwerel mu biri kiti ma we ke o ka ko eran ko ni o ma ko eran gba ko ni oje we kuro eju eja wo ka koni ira eren wo gwe eje we dede fene fene wo ka ko ni than wo ka gba imaggi wo ka mu ni wo ma mu maggi ni kuro wo ka to uwagie ni ola gborou gba wo ara oma gborou gba wo ara kuro ke emi ataiko biri e biri ighereje we biri beletete wo wa ka gbo emi no o wa ka ma lefun a wa ka biri nesin dion obe ni ubo we sin itsekiri ne ubowe gba dion be we teri ira ja miren aghan ee mai dion be wa we mo ro gin itsekiri re ini ubowe gbano gba se oje we tsi its ira demi gba re ubo oton mi ne Aje e aja itsekiri noghon wawe owun wa biro nesm nesin won to to wino gba tse eyiwe sin a agin gin a mo ne ren one ti oton ro bi wee demi omeje we do kiti ni u o dede fene fene eyi ma wa wu wa je o ere ma olugbosu aghon do wawe a kin ene que emi biri oma ghan wawe iwi uwere ke kekekeke aka da ne ni ewo gun usin ni usin we da gin aghan gbe ni training and ene ma jeje je o mataa aka bu ni o ma jejejeje o ka tan aka bu ni but boto jawe ee sin gha were mi ti iea koko agiwe wun ene ka tse ira ti oton mi ghan gba bi temi gba re abo aghan e than igbagba ti o wino gba ra to igbagba elilo igbagba olede da sere jo da sere elilo we dede fene fene do wo yanyan wo yanyan biri gbafeho onmi lo da kpa dede fene fene a kpe mu e a kpe mu wo <hesitation> ataiko tie a kpe mu ni ogolo we gba gba ni lo Who na mani lo gba lo dede fene fene <noise> eran iwe ka tse ti igbigi ka tse ti igbagba the wo kpe mini imo te origbo biri beletete tre wo ka tu mu ni a ka ko eja we a ka ko ni eja we wa tse eja kpi gbe aghan komi so ke a wa ka awa ka awa ka gbe leml no tietietie gba wo kekeke ani we ke a ka a le lefun ani <noise> we una lefina a ka kpa bueno keren ere ma wo gha we igbagba eyi we ti o mu tiritiri we aghan no gba <hesitation> imon aghan din o <laughs> imon aghan di o nesin re tse kekeke a ka gin iye ere ma ren owun ren owun re ka se oje egba yiwe we <noise> ti eni no wu bo dede fene fene gba kete we eyi we we ke awa tse ene wa gbetsi ene wa fe omere oko wa aghan wa je owere oko wa aghan je da se putu tsi iwere da je wa je re di a se atan ni da se aorusun ni ase ikoko ni a se imatata ni dede a ko tsi a je ni uwere aa lele. Mo ma da tse eghan mi dede fenfen gba da tse gba da tan kuro <noise> ira ma da to tagba gwe owa aka ra gbe oma tsi ode a ka da gh3 a ka gwe oma aka da gwe iyoro keren fo gba omi gbigbo jiji ara iyo ro dede fene fene a ka da tse ighan dede a ma tse ighan dede fene fene tan kuro <noise> ojo ma ola re a ka du a ka da ra gba oma we a ka da ra gbe susun iyo ro wo kpe je jeun omini kpe urun ka urun ti won fe je aka da kpe ra tse oje ogbagbe we a kpe gha a kpe mu gbe o je <noise> oma da gin gin da justi o ma da tse ove eyen ki kara bo oja gbigbe ira ma to ogho ti a wa mu gbere wo wa gba ogho we wo re obon urun ti o to keren fo oun wo kpe ra wo wa ra eja gbigyie wo wa ra eran tie wo wa ra ikaranbo wo kpe ra ibeletete kenren ti to wa kpe ra atako wo kpe ra ighereje ti wo wa mu ni owun biri eyen wo wa ra dede fene fene eren we ka tse ti eja gbigbe wa ma ko eran we biri eja we dede fene fene gba da koni kuro o ka da ko o ka da ko ikanbo a ka da ko ni ikanbo me ke owun re sun da biri wo koli biri utuka ma-a je ji di okpeju keren <noise> ma je di kpe ji do gba mi ni gwo gege bi o gborou <noise> gba gborou gborou gborou gborou do gba ji mi maggi ni gba ko urun ghan we gba ko no gba tu uwagwe ni kuro o ka ka dangbo <noise> aiu oje re a ka gbe tsi a ka ne ne wo a ka da gbe tsi toma toma teya aka da ko tsi ale aka nu te <hesitation> kene ku bin toro a ka agha meji meeta a ka te eba ghan meji meeta omiren a ka te eba ghan a wa tse oje we tietietie gba gha gba ghan keke a gba ije oje we keke oje gba tan wawe ene wa <hesitation> tse gba uu gba ghan gba <noise> ka je tietietie <noise> kekeke ino wa le aghan to ma da gin ino le wun <noise> bobo wa gin ino een te le wun ene ka datu gba ene ka ka datu gha aka datu mu gbagbhan eyi ene tse gba mu omeghan kekeke aghan dede gba la tan we kene ku gba re ubo toro <hesitation> keneka aghan ne tanghan boto jawe ren keneku wi ni iloli toro wi ni iloli ro ren aghan ee si ka mu gbe ne boto ja we ren dene je eji ene no gba gwo itse no da mu <hesitation> de eja biri mama sima do ko ireye dede fene fene and bo to mara biri otou mi ghan we biri eyi mi dede we biri mama sima to wa dede owa to aghan dede ara ni opuko ijisos christ to tse olugbe ene

Aghan tse, o ko aghan de oko aghan mai je eyi ise? E eyi we tanghi tse we to gba dangho ain o yon o ma fe aghan wa ka se, ira tee da fe aghan wa ka se, ten gingin ee tse itse kin ee tse aghan do okay ti itsekiri we de? Omere oko to tse aja we de ome re oko ro aghan aghan, gba ghan re gba gha wewe ro gbe agha eyi aghan no je ni iyanyi ren o, o ka da wewe ro gba gha so aghan ma dede <noise> tsi tsi boto jaiwe aghan mai se ti itsekiri aghan mai se e taja oko aghan, aghan ko dede ni ara gba nogba tse mo ka da bi aghan ro aghan ka je owo, aghan gin aghan ka je owo, aghan mai se? Aghan gin aghan ee mai se, demi wewe ro gbe aghan, mo ka dai gin di aghan a ra ekpo ekpo itsekiri we owun aghan wa ra wa owrumumu, ikanwu bin ogolo usun tie, atan tie <noise> mai dangha ra wa, mai daghan yho ke, ama gbe ma gbee ogolo ni una kuro. A ka mue gari garri kekere ni a ka twa garri kekere ni aka ka jighinn a ka ka jinghinn a ma fedo ne ukoko, aka ka jinghi a ka jinghiri ba <hesitation> ba ghan wino gba jinghiri ren dangha ko eja biri enan dede dangha ko ni, ba ghan ko ni kuro, <hesitation> ekpo dangha mu ai, daghan mu ekpo ni usin we <noise> aghan tse tsi ubokan ren usin we a tse ju gba din, a mu ekpo tie ni ren a tse a tse ama tse eyi fenefene ke a ghan wa gbe ewosin gba da win we, gba wino gba yo ni ni ofe ti o wi una we, olare de wo gbi ukuyere wo mu ni amu ipotu we, gba no gba jinghiri gba jinghiri gba da ni <noise> o wino din gba din wo wino gba jinghiri wo nogba jinghiri wo no gba jin ghi ni wo nogba ga nghin o no ru gbare ware on no ni no ru no ru, a gba uku yene gba kpan gba uku yere gba kpan gba uku yere gba kpan gban ukuyere gba kpan, ma ji di o dano gba ukuyere gba kpan, gba kpan, gba kpan, gba kpan gba kpan a ma <hesitation> uma na ke ju wo ka, <noise> oma tse gas wo lo, wo ka low ro, o ma tse egin wa ka gwo tsi eyin gwo ta eyin gwo tsi eyin <noise> do ma je di una wino una ee wino uwere ke owun o kele gbonon gba nakan gbe rokoto rokoto, o ju bogho emi ro gba bo dede ren. Emi we re <laughs> ireye dede da ka biro nesin ee no se owo ni obo we sin? Agin otin tsekiri ren oton itsekiri ren wino se, aghan ku <noise> jinghin dede fenefene gba jinghiri kuro ke a ka ra gun usin ke ama gun usin we eye dede ren ba gun si we aka gun do ye ken ireye ti o fe owo we do ye <noise> ee tse unokan ee tse mefi ee tre meeta ireye dede fenefene da like owo we so awa gbe oje we tsi, usin we awa gun awa yin gbe da neghen <noise> ni traini uwere okay to ma fe aka ka gha aka mu gbe aghan, aka bu usin we, aka mu ni esefe aka gbe gbe eyiwe aka gha aka gbe gbe eyiwe, to ma je to ma je ka gin e eyi oba ren e ore kporo wo se eyi oba ren e ore kporo wo se eyi we o, ore kporo wo se eyi we wo se, wo tse ghere ghere e ene wa ko, aghan eya keren aghan gin agha wa ko agha ka da ko, ore oma gidije aghan mai se eya ghan we <noise> aghan wino ko keren fo eya bobo ma se gba gbe tsi gbe re eye dede ren, mee ma gin gin aghan ma to to were, so boto jaiwe <noise> da no dagha no gba tse tietietie a ghan no ma gba re, aghan no ma gba re, bin mo ko aghan ren were keren fo owun aghan gba. Aghaa me tse taghan gba gbe tsi boto ja we eye dede ren daghan tse gere aghan mai se ori oma se, eya se aghan se aghan se ghere ghere bin mo ko aghan ren were owun aghan no se gba re <hesitation> aghaa mai mai tse fenefene gba je oko aghan keren o ma dede fenefene a gin biri mo fe gba ko aghan we o san gidigbo gin ira ta <hesitation> ira tai ma oje sise oma tietie ko re iloli oko te ma oje sise awa gin iyo ro bin owa ro ee bo. Eyi we de <noise> iyo ro biri owa no demi ko oton mi ghan dede fenefene tsitse eya eya dede aghan mai se, mo tsikale <noise> ni iloli eya ghan ma se negho aghan gbe gbe mi mo je ori oma gba se agha gbe gbe mi mo je.